كاين بزاف ديال الانواع د الماكلة اللي هي البسيطة ولكن كتعجبك وكتستمتع بها بحال المكسرات بحال الفواكه هادو كلهم يعني كنحتاج انك بحال التمر مكتحتاش انك طيبها ولى شي حاجة كتاكلها غير هاكدا مكتحتاش مجهود او كتستمتع بها في نفس الوقت